kompita dobo kanjwani dadi dum gamgot dun naftira alvinda nander ama pitan fael mahander aloan eleji mahander kwaileipat order nander ama kwa loin inga kanjwawata avurtina